الحيوان اللي يمثلني أفضل هو الكلب. الكلب معروف بالوفاء والمحبة، وأنا نحاول نكون وفِي لأصدقائي وعائلتي. زادة، يحب اللعب والنشاط، وهذا يعكس طبيعتي المرحة.